Nyimpan daging biar awet ya taro di kulkas sampai nungguin beku ya kalau misalnya nih takut nggak seger nih ya lu ungkep dah sama bumbu tuh bumbu-bumbu yang udah lu ulek yang lu bejek-bejek yang lu rebus baru tuh lu masukin kulkas tuh dijamin masih awet dah tuh rasanya juga dapet ya kalau misalnya nih kita tungguin sampai lima hari di kulkas ya ada bau-bau bangkek dikit berasa juga di situ pernah gue juga pernah pengalaman gue pikir di kulkas dinginnya pas nih nggak tau dinginnya kurang tuh daging nggak jadi es nggak beku pas gue masak kayak gitu ada rasa-rasa bangkek dikit.